<hesitation> Ny andanjalanjagna izy arakaraka isan'ôlogno de avy ake koa a miezaha koa o matetiky mal- malagasy zany matetiky magnano raha tô kaofa rahabe de legioma an-tegna kômpôze kaofa magnano raha de amin'igny azahoagna raha maro, legioma zany kaofa maromaro izy atambatra de lasa m- malaky mahavôky.